Ikapata pansha haa kwamotru kwete, baiskeli se tumia okofu mpaka udue ikanda lilya lansha udue tipuu ilya ujase se tipu yoo uikye mringeni ukolye kuulifundiaa upepo wo usugue naaa nndo sha tiba ati ndo usibe pancha yo.